رغم إن الألات مش بنفس كفاءة الإنسان من حيث الذكاء إن هي تظل في الأول وفي الأخر ذكاء اصطناعي ولكن هي واحدة واحدة بتبدأ تعمل الإنسان بيعمله فا بقى فيه إستغناء بشكل تام عن الإنسان في المصانع وفي كل حاجة في حياتنا فا أنا بتوقع إن هي فعلا هتقدر تسيطر على مشاعرنا واحدة واحدة.